Ah iaho manko da angongo eo va amin'io <hesitation> hefitry raiky aminareo ambadikigny ao mba fantanao koa moa hoe ino raha nozakainy tamina, hoy izy hoe anao za hoy ozy sy mandro zao hoe agnatignin'herignandro da gaga agny aho nizakany ay koa sha rô hoy aho olombe koa agnigny izy sy hoandro agnatigne herignandro.